Disɛka ti mam wan nyaŋɛ zɔɔ basɛ dabeser puan gee kan di de la nɔsaarɛ. Mam san isege mam wan nyaŋɛ ɛ gee ka di nɔsaarɛ.